Gitar violon kaa mi meeɗaali tampude ɗum so ngoonga. Mi waawaa ɗum sanne, ka mi ɗe anndi ɓoggiɗiini neɗɗo waɗata hen peɗeeli mum so sona. Sabii ga minen amen gaa, wawluɓe kañun en woni- Walla ñeeɓe fiyooɓe gitaar. Maa duu jooni kaa, ko sakitii jooni ko <hesitation> siiŋaaji ɗii won heewɓe naatii hen.